Alaante nga anín gom bimeesi we, mbo fo nsiimde ma dé, hola anan húri habo njanga yaa habo, ho fana anan húri habo njanga yaa habo. Wee tínga alaante nga anín, bég janga siimde a bboorin fyeŋde. alaante fana du, anín ma ugegni uyaanti uyaa uyaantimate, a ɓaali dimba ma he ujanga ŧagi gjif gsibi, ngi bibiyaama ma bindúbatu. Húna anín ma fana, alaanti ma númnatini, biyaama ma fana bége ujanga ŧagi gjif gsibi, ngi binto bisoonji bigilli ma bindaatu, wee biyaa fnyeŋde. Anín nga alaante, hinooni he janga húri njal mo ugín, húna alaanti ma unan húri njali ma anín ma gíni, nga alaanti ma, anín ma fana anan húri njali ma alaanti ma gín, wee biyaa fyeŋnde.